Do vallira wadugo njarateedam guldam. Na'urawol mai je jamanu on do manga, be do watina dum ndiyam ha der mai be kantu be haako shayi. sai na'urawol mai hauta ndiyam be kantu mai warta shayi je himbe yarata do nana beldum.